<noise> Eritsereto hoe nahita efitsy miafy tao amin'ilay trano ipetrahanao nanomboky gny fahazazanao iha, ary tsy fantatsinao gny fisiany. <noise> Ino gny ho hitanao ao?